Min mi gorko mi amfirta e tofiyel. Amma tofiyel ngel mi anndi rewɓe amfirta e maagel. E wodi to tofiji kala-kala, e wodi tofiyel zaman e wodi tofiyel kol naane, kol zaman ɓikkol famarol amfirta kol, kol naane bo sai inniraen.